Lapjuga om väega lihtsa maa sisse kaivata. Eriti ku maa olõ-i umbõlõ külmänü ja sääne tukõv, kõva. Tuu lapju üts ots om veidükese terävämb ja tuu lättki maa sisse.